Oi aʻe ka makemake ʻia e ʻōlelo me nā holoholonā apau no ka mea, ua ʻike wau i mau holoholonā pinepine kēia mamua o kēlā- ka poʻe malihini o ka ʻaina ʻe. Pohō e ʻōlelo ʻaina ʻe inā ʻaʻole wau e ʻōlelo i kēlā mau malihini